í þessum síðasta Kastljós þætti vetrarins ætlar menningin að gera upp leikárið með gagnrýnendum sínum en við byrjum á þessu landsspítalinn hefur misst af tækifærum til að spara tregðu Alþingis til þess að breyta innkaupalögum hins opinbera að sögn fjármálastjóra spítalans á síðasta áratug hafa tveir fjármálaráðherrar lagt fram slíkar breytingatillögur en í bæði skiptin hafa íslenskir lyfjaheildsalar og Hagsmunasamtök atvinnulífsins mótmælt aukinni erlendri samkeppni Alþingi setti þá inn hindranir fyrir því að milljarða króna lyfjakaup yrðu boðin út í samstarfi

við nágrannaþjóðirnar

talsmaður lyfjafyrirtækjanna segir mikla samkeppni á markaðnum innanlands en að fyrirtækin óttist afleiðingar erlendra útboða á þjónustu við íslenska heilbrigðiskerfið helgi Seljan og Guðmundur

afgreiðum lyf á allan spítalann og allar deildir spítalans umfangið hérna hjá okkur

sjáið þá

að selja lyf fyrir vel á annað hundrað milljónir

að afhenda lyf á yfir hundrað staði þessar skúffur láta ef til vill ekki mikið yfir sér en í þeim eru þó oft meiri í einni svona skúffu má finna lyf fyrir hátt í hundrað milljónir króna árlegur kostnaður íslenska ríkisins vegna lyfjakaupa er í kringum tuttugu milljarðar króna inni í þeirri tölu er bæði beinn og óbeinn kostnaður eins og af kostnaðarþátttöku við almenn lyfjakaup en langþyngst vega lyfjakaup fyrir heilbrigðisstofnanir nær alfarið Landspítalann sem ver árlega fimm til sex milljörðum króna í lyfjakaup og öðru eins í það eru lagðar mjög ríkar kröfur á spítalann að halda rekstrarkostnaði innan marka og okkur hefur

lyfjakostnaður

tíu prósent af

spítalans og ef að það er nokkur leið að lækka þetta þá auðvitað allra leiða í því í raun skipta tvö fyrirtæki viðskiptum með lyf og lækningatæki fyrir um þrjá milljarða króna hvort á ári þessar sjá um dreifingu og sölu lyfja hérlendis fyrir öll stærstu lyfjafyrirtæki heims við erum oft

eina pakkningastærð á markaði sem er kannski ekki alltaf hentugasta

framleiðendur lyfja þurfa að sækja um og greiða fyrir markaðsleyfi hvers forms lyfja í einfaldaðri mynd þýðir þetta að tvær pakkningar af sama lyfi nnur með hundrað töflum en hin þrjátíu geta þurft sitt hvort þótt innihaldið sé það sama það þýðir að oft eru bara til stórar pakkningar af lyfi fyrir sjúklinga sem síðan þola ekki lyfið og þurfa því að skipta

dýr lyf geta þannig farið í súginn af þessum sökum mikill fjöldi lyfjanúmera á markaði þýðir því meira úrval lægra verð og ekki síður betri nýtingu árið tvö þúsund og ellefu voru þrjú þúsund þrjú hundruð á sama tíma voru þau um átta þúsund átta hundruð í Noregi níu þúsund í Danmörku og tíu þúsund sjö hundruð í Svíþjóð þegar við erum búin að fá afhenta hundrað stykkja pakkningu og svo eru bara notaðar nokkrar töflur af því þá er enginn annar sem notar það glas

fari nær öll í útboð er þó ekki þar með sagt að þau skili alltaf árangri við aðstæður eins og hér á landi

sumu tilvikum fáum við engan afslátt í útboðum

og stundum er ekki einu sinni boðið í lyfin þá höfum við lagt út í talsverðan kostnað við að undirbúa útboðið og vinna úr því og fáum svo í raun engan nánast öll okkar innkaup til dæmis á lyfjum skiptar á milli tveggja dreifingaraðila sem aftur eru með umboð og þjóna allmörgum lyfjaframleiðendum varðandi vörukaupin að þá gildir það sama að við förum með

í útboð og reynum að lækka verðin eins og kostur er en náum engu að síður ekki

og til dæmis Noregur

Noregur og núna nýlega fréttum við af ákveðinni vöru

sem kostaði okkur sjötíu og fimm milljónir í fyrra en hefði kostað okkur fjörutíu milljónir á norskum verðum og þetta er bara fimmtíu prósent munur Ríkisendurskoðun hefur á undanförnum árum ítrekað bent á að jafnvel þótt árangur hafi náðst við lækkun lyfjakostnaðar hér á landi sé verð enn mun hærra

nágrannalöndunum smæð markaðarins og skortur á samkeppni er sögð ástæðan framleiðendur lyfja hafa ekki alltaf áhuga á að selja lyf inn á svona lítinn markað og þess vegna kom eiginlega upp sú hugmynd einhvers konar samkomulagi við

samferða í útboðum og reyna

að ná hagstæðu verði en sá þáttur hefur ekki náð fram að ganga

ennþá tvö þúsund og átta fóru fulltrúar íslenskra stjórnvalda til fundar við kollega sína í Noregi og óskuðu eftir liðsinni við lyfjakaup enda lá þá fyrir að bankahrun og gengisfall höfðu orðið til að snarhækka verð á lyfjum og

tímabili leit út fyrir að ríkið ætti ekki fyrir þeim samkvæmt gögnum sem varða málið og Kastljós fékk aðgang að í ráðuneyti velferðarmála tóku Norðmenn vel í það að bjóða Landspítalanum þátttöku í

norsku en þegar útboðið var hafið barst skyndilega bréf í ráðuneyti heilbrigðismála frá Félagi íslenskra stórkaupmanna nú Félagi atvinnurekenda stórkaupmenn

kröfðust þess að spítalinn hætti við þátttöku í útboðinu á þeirri forsendu að í lögum um opinber innkaup yrðu Ríkiskaup að annast útboðið en ekki norska innkaupastofnunin útboðið væri því ekki samkvæmt bókstafnum ef ekki yrði hætt við útboðið

ríkið kært og skaðabóta krafist þessi hótun varð því til þess að hætt var við þátttöku spítalans í útboðinu norska

samskiptum ráðuneytisstarfsmanna fjármála og heilbrigðisráðuneytisins var ljóst að hagsmunaaðilar hér á landi voru helsti Þrándur í götu allra frekari tilrauna til útboða í minnisblaði af fundi lyfjamálastjóra og ráðuneytanna beggja með Ríkiskaupum í mars tvö þúsund og tíu

fulltrúar Ríkiskaupa benda á að Félag atvinnurekenda vakti allar hreyfingar Landspítala með norsku

lyfjakaupastofnuninni Ríkiskaup telja að Félag atvinnurekenda muni kæra hvert það tilvik sem þeim er stætt á gagnvart íslenskum lögum félag atvinnurekenda mun gera allt til að koma í veg fyrir að slíkt samstarf nái fram að ganga við óbreytt lagaumhverfi var því í lófa lagið að breyta lögunum og um það virtist full sátt að minnsta kosti meðal fulltrúa stjórnvalda frumvarp um breytt

lagt fram í mars tvö þúsund og ellefu með því var fjármálaráðherra heimilt að fela Ríkiskaupum samstarf við erlendar innkaupastofnanir um útboð í sérstökum tilfellum

í samræmi við reglur e e s

að sýnt verði fram á hagkvæmni og virka samkeppni í opinberum innkaupum það var því fátt sem átti að geta komið í veg fyrir að lögunum yrði breytt í

til viðskiptanefndar þingsins birtist hörð gagnrýni viðskiptaráð sagði frumvarpið skekkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja samtök verslunar og þjónustu tóku enn dýpra í árinni er þau sögðu að atvinna flyttist úr landi réttur og hagsmunir íslenskra lyfjaheildsala væru fyrir borð bornir með frumvarpinu samtök atvinnulífsins sögðu frumvarpið gríðarlegt áfall fyrir íslenskan iðnað og verslun fjölmargir aðrir mæltu hins vegar með samþykkt frumvarpsins við Alþingi og Landspítalinn benti meðal annars á dæmi um rúmlega tvöfalt hærra verð algengra lyfja í útboðum hér á landi í samanburði við útboð í Noregi engu að síður hafði þrýstingur hagsmunaaðila þau áhrif að einni setningu var bætt inn í frumvarpið í því fólst að áður en opinber stofnun eins og Landspítalinn tæki þátt í útboði stofnana þyrfti að fara fram svokallað samkeppnismat hér á landi til að kanna áhrif útboðsins á samkeppni innanlands myndi annast matið og þátttaka í erlendu útboði væri háð samþykki

tilgangi þjónaði þetta samkeppnismat hagsmunum fátt um svör en auðvitað eru umboðsmenn eða innflytjendur á lyfjum hér á landi og það að ná í hagstæðari verð

gerði það að verkum að enn varð bið á því að hægt væri að komast í útboð með nágrannaþjóðunum að sögn forsvarsmanna Landspítalans ákvæðið væri enda til þess gert og ætti sér engin fordæmi annars staðar frá þegar við bárum það upp við

erlendis að nú þyrftum við að fara heim að gera samkeppnismat þegar þeir voru búnir að samþykkja að vera með okkur þá runnu nú á þá

tvær grímur og þeir töldu

þessa þörf á samkeppnismati lýsa því að okkur væri í raun ekki heimilað að gera þetta og þetta myndi skaða þeirra eigin samkeppnisstöðu

töldu menn þingið hafa brotið gegn e e s samningnum með ákvæðinu um samkeppnismatið sem væri í raun ígildi tollamúra

að vernda íslenska sem alls ekki

að útiloka frá viðskiptum við ríkið þessi drög að kæru til Eftirlitsstofnunar EFTA voru til dæmis meðal gagna málsins en einhverra hluta vegna virðast ráðherrar og embættismenn ekki hafa talið það ráðlegt að ein stoð ríkisvaldsins kærði aðra með þessum hætti þessi öflugu félagasamtök

einmitt verið mjög metnaðarfull og talað mjög

svolítið úr takti þarna ég hélt að við værum saman í því að vinna að sama marki að sem sagt tryggja samfélaginu sem hagstæðust innkaup tryggja skattgreiðendum sem hagkvæmasta ráðstöfun skattfjár við erum alls ekki að útiloka þessa ágætu

samstarfsaðila okkar frá því að taka þátt í þessum útboðum og ef að þeir eru með samkeppnishæf verð nú þá fá þeir bara viðskiptin afstaða talsmanna samtaka atvinnurekenda til lyfjaútboðanna stangast nokkuð á við málflutning sömu samtaka undanfarin ár og áratugi til dæmis er

fjáraustur hins opinbera um þetta hafa heilu ársfundir samtaka eins og Viðskiptaráðs verið haldnir oftar en einu sinni hafa ýmsar viðskiptahindranir verið lagðar í veg fyrir aukna framleiðni innlendra fyrirtækja þar ber helst að nefna hömlur gegn alþjóðlegri samkeppni nærtækasta dæmið er umfangsmikil tollvernd á sviði landbúnaðar í gegnum tíðina hefur afstaða Íslendinga til alþjóðaviðskipta markast

ríkum mæli af eigin hagsmunum við viljum eiga greiðan aðgang að erlendum mörkuðum en höfum ákaflega takmarkaðan áhuga á að opna þær leiðir í báðar áttir má sú samkeppni sem alþjóðavæðing skapar alls ekki vega að innlendri á sviði íþróttanna væri þessi afstaða ekki talin vera það sem kallað er og því þurfum við að breyta rétt íslenskir stjórnmálamenn þurfa að sýna pólitískt

þor til að opna hagkerfið og atvinnulífið á að hvetja til erlendrar samkeppni á sem flestum sviðum við eigum ekki að óttast breytingar heldur fagna þeim

raunar er ekkert eitt fyrirtæki umsvifameira í viðskiptum við íslenska ríkið en fyrirtæki Hreggviðs Jónssonar Distica h f og móðurfélag þess námu ríflega sex milljörðum króna árið tvö þúsund og fjórtán þá eru innifalin viðskipti allra stofnana

Capital h f og er með um sjötíu prósent af lyfjadreifingu á Íslandi auk þess sem það sinnir dreifingu á rannsóknartækjum rekstrarvörum og fleiru eins og segir í kynningu á heimasíðu þess Capital er að stærstum hluta í eigu Hreggviðs Jónssonar í gegnum félagið

sjötíu og fimm prósent hlutafjár í

þau Halla Tómasdóttir og Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar öflugasta andstaðan við þátttöku ríkisins í lyfjaútboðunum erlendu hefur komið frá samtökum

Capital eiga tvo af fjórum stjórnarmönnum í þeim samtökum í samtölum Kastljóss við þingmenn og einstaklinga innan stjórnkerfisins er það nær samdóma álit að framkvæmdastjóri frumtaka hafi komið í veg fyrir að erlendu útboðin næðu fram að ganga með öflugri hagsmunagæslu í gegnum nefnd þingsins frumtök hafi málað heldur dökka mynd af afleiðingum útboða meðal annars fullyrt að komi til með að gera allt að tvö hundruð og fimmtíu lyfjafræðinga sem starfa hjá lyfjaheildsölum á Íslandi atvinnulausa er það svo einfalt heldurðu ja kannski kannski ekki rétt að segja að það sé svo einfalt við gerum engan ágreining um það að heilbrigðiskerfið sem slíkt á að sjálfsögðu fá alla sína aðdrætti á sem bestu verðum en við gerum ágreining um það að fara í stórt

við höfum áhyggjur af því að ef stærstu hlutar af veltu þessara litlu fyrirtækja sem eru að þjónusta markaðinn hér á landi umboðsaðila stóru fyrirtækjanna ef stærstur hluti

af veltu þeirra er tekinn

og fluttur úr landi að þjónustan sem þessi fyrirtæki eru að veita íslenska heilbrigðiskerfinu

raun og veru ástæðan fyrir því að þetta skref hafi aldrei verið stigið að þegar upp er staðið þá sé

dýrara af stað farið en heima setið en er ekki ástæðan líka sú að samtök eins og þín hafa duglegan í vinnu sem ert þú sem hefur unnið vel fyrir þá og komið í veg fyrir að þetta næði

konar hindranir

ekki sanngjarnt að setja þetta þannig fram en ég skal alveg fúslega gangast við því að ég er að starfa fyrir hönd þessara fyrirtækja hafa undanfarin ár beitt sér mikið í umræðunni um upptöku nýrra lyfja hér á landi og sagt íslenska ríkið draga lappirnar í samanburði við aðrar norrænar þjóðir þegar kemur að innleiðingu nýrra og oft dýrra lyfja eitt af því sem Jakob falur hefur mótmælt fyrir hönd lyfjafyrirtækjanna með erlendu útboðunum sé verið að spara ríkinu mikið fé í því sambandi bendir hann á samanburð á smásöluverði lyfja á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum

samanburður sýni að lyfjaverð hér sé ekki hátt

samanburður hefur reyndar þýðingu

eftir að reglugerð tók gildi sem kveður á um að ríkið samþykki ekki nema það sé ýmist á pari við lægsta verð sama lyfs á Norðurlöndunum eða

meðalverð þess þá er hins vegar ekki miðað við innkaupsverð sambærilegra stofnana og Landspítalans sem fengið er með magninnkaupum í útboðum heldur einungis

listaverð í smásölu bara hámarksverð síðan koma afslættirnir inn í gegnum útboðin og ef að við erum ekki

að fá sambærilega afslætti og

þá endum við í viðskiptum sem kosta meira fé en önnur Norðurlönd þannig að þessi samanburður á ekkert við um þessi magninnkaup nei það eru stóru

sem fara í útboð þannig að allar fullyrðingar um að það sé miklu ódýrara annars staðar það þarf þá

rökstyðja þær menn hafa tínt til

er einhver ástæða til að ætla að það sé ósatt það er svo sem engin ástæða til að ætla að það sé ósatt en það er full ástæða til þess að fara fram á að það sé sýnt með einhverjum haldbærum hætti ef og aftur ef það er í raun og veru þannig að það sé verið ég held að þetta dæmi sem þú nefnir sé alveg ágætt að skoða í grunninn þarna er reyndar lyf sem er

einkaleyfi verðið á að falla þegar einkaleyfið fellur og alveg sjálfsagt að skoða þetta dæmi sem þú nefnir

einn milljarður króna undanfarin ábatasamur eins og sést best á ríflega eins og hálfs milljarðs króna arðgreiðslum

Capital til eigenda sinna síðastliðin áratug þú nefnir

dæmi um að það komi mörg tilboð

sama fyrirtækinu þannig að það er mikil samkeppni þó svo að það séu tvö fyrirtæki sem þjónusti þessi alþjóðlegu fyrirtæki þegar upp er staðið er

agnarsmár allur tilkostnaður við

landi er mjög hár í raun og veru miðað við hversu

samfélagið er smátt það er flækjustig sem er hátt þröskuldurinn inn á markaðinn er

hagnaðurinn er líka góður þetta er ekki fyrirtæki sem eru rekin með einhverju tapi við skulum ekki gleyma því að lyf eru framleidd ég held ég geti fullyrt alls staðar í heiminum af einkafyrirtækjum þetta eru fyrirtæki sem eru rekin áfram með það að markmiði að rannsaka og þróa og koma einhverju lyfi á markað sem þarf síðan á endanum stærsta bara heildsala en þetta er Global markaður já en tólf hundruð milljón króna arður hér kemur lyfjarannsóknum ekkert við ég get á engan hátt um efnahagsreikning ákveðinna fyrirtækja í viðtali eins og þessu það gefur auga leið hafa þessir birgjar einhverja ástæðu til þess að óttast erlenda samkeppni eins og ég segi það er að mínu mati eðlileg krafa að hún sé skoðuð sé skoðuð og hvaða áhrif það getur haft á heilbrigðiskerfið í nýrri ríkisstjórn með nýjum fjármálaráðherra

að breyta lögum um opinber innkaup síðastliðið haust

sú breyting að ekki

lengur að bíða niðurstöðu áður en tekið yrði þátt í útboði með erlendri ég held að það sé ljóst að Ísland hefur misst af ákveðnum tækifærum til þess að ná niður kostnaði

minnsta kosti þekkjum það

hér að við hefðum geta farið

í ákveðin innkaupaverkefni með Norðurlöndum á þessum tíma sem ekki varð af það er náttúrulega bara nauðsynlegt fyrir að reyna að ná sem hagstæðustu verði fyrir sína starfsemi það er alveg á hreinu og í raun og veru á ekkert að hindra þann hátt að minnsta kosti ekki með tæknilegum hætti og þá er komið að lokum hjá okkur Kastljós snýr aftur fjórtán ágúst í nokkuð breyttri mynd og svo hefur göngu sína nýr fréttaskýringaþáttur með haustinu við Þór Bergsson Helga Arnardóttir og Helgi Seljan þökkum fyrir samfylgdina og skiptum

yfir í menninguna gott kvöld tilnefningar til grímunnar

voru tilkynntar í dag við ætlum að rýna í þær sem og leikárið sem

við skulum byrja á því að fara yfir tvö helstu flokkana það eru sýning ársins og leikrit ársins sýning ársins þar eru tilnefnd brot úr hjónabandi Ellý Oneg in fórn no

og Sóley Rós ræstitæknir

og fórn fá báðar sex tilnefningar þetta eru tilnefningar en svo koma fjórar sýningar með fimm tilnefningar hver það er brot úr hjónabandi Sóley Rós tímaþjófurinn og blái hnötturinn er eitthvað í þessum tilnefningum sem kemur á óvart mér finnst svolítið skemmtilegt að sjá íslenska dansflokkinn

í annað sinn með sýningu ársins það gerðist í fyrsta sinn í fyrra að danssýning var tilnefnd sem sýning ársins

Ernu og og núna sjáum við þarna Ragnar Kjartansson og Margréti Bjarnadóttur

eru tilnefnd bara fyrir eina af þessi stóra sýning fórn já annars kemur fátt á óvart í sjálfu sér við tilnefningarnar já Ellý hefur verið afskaplega sigursæl sýning já og það er mjög gaman að Ellý fái allar þessar tilnefningar vegna þess að þetta er greinilega sýning sem

er svolítið vetur litlu sviðanna litlu sviðin eru að koma miklu sterkar út heldur en stóru sviðin stóru sviðin virðast mörg hver floppa en litlu sviðin blómstra og mér finnst gaman að sjá að þarna eru tvö verk um svona

sterkir karakterar Sóley Rós annars vegar og svo Ellý hins vegar sigurvegararnir í þessum

Sóley Rós þessi litla sýning í Tjarnarbíói sem fær fimm tilnefningar og Sólveig Guðmundsdóttir sem

virkilega gaman vegna þess að

þetta er sjálfstæða sjálfstæða senan okkar í Reykjavík í Tjarnarbíói og það mjög gaman að þessi sýning fái svona margar tilnefningar

bæði efni sýningarinnar og svo leikur Sólveigar og reyndar Sveins Ólafs líka já en það er eins og Snæbjörn kom inn á þessi fjarvera stóru sýninganna óþelló er ekki Salka Valka horft frá brúnni djöflaeyjan

á blað nei það er eins og að stóru sviðin hafi hafi ekki alveg náð í gegn

fékk nú fjórar

já já en þetta eru litlu sviðin sem eru virkilega að blómstra og það sem er gaman að nefna í því samhengi finnst mér er að þar eru konurnar mjög

mikið í aðalhlutverkum bæði sem leikstjórar og höfundar og þar vil ég nefna Unu Þorleifsdóttur sem er leikstjóri tveggja sýninga og ég vil nefna Melkorku

Þjóðleikhúsinu svolítið uppi þær halda Þjóðleikhúsinu

í vetur konurnar en þær eru með miklu minna umleikis þær hafa ekki aðgang að þessum stóru sviðum en strákarnir ungu sem eru búnir að fá mikið hól þeim tókst ekki alveg jafn vel upp í vetur annað sem kemur kannski á óvart það er Gréta Kristín Ómarsdóttir sem er tilnefnd sem leikstjóri ársins já það kom mér ekki á óvart í sjálfu sér af því að mér fannst sýningin alveg frábær en auðvitað er það mjög óvenjulegt að sjá svona útskriftar verkefni tilnefnd og hún er líka tilnefnd sem sproti ársins sem er náttúrulega í rauninni notað sem nýliðaverðlaun og það kannski kemur minna á óvart já ég meina það er gaman að sjá þetta var mjög sérstök sýning sem sem henni tókst að setja á svið

hún er með svona sjálfstæða rödd

til dæmis Gísli Örn Garðarsson er ekki tilnefndur sem leikstjóri ársins fyrir Ellý sem er þó tilnefnd sem sýning ársins já það er svolítið athyglisvert Ellý er náttúrulega með ákveðið forskot í tilnefningum af því að söngurinn kemur mjög sterkt inn og

fá tilnefningar fyrir söngvara ársins og og tónlist og svo framvegis það kom mér á óvart að sjá ekki Hannes Óla og hún pabbi einhvers staðar tilnefnda já það er engin tilnefning þar og andaðu sem mér fannst líka ansi sterk sýning en hún er ekki en Hera í aðalhlutverki

er ákveðið jafnræði milli leikhúsanna Þjóðleikhúsið fær tuttugu og fimm tilnefningar ef ég tel rétt og Borgarleikhúsið tuttugu og þrjú það er líka mikil dreifing á milli milli sýninga segir það eitthvað um leikárið ég vil ekki endilega meina

Þjóðleikhúsið hafi náð vopnum sínum eða hafi tekið einhvert ógurlegt framfaraskref í vetur en eins og við sögðum áðan þá hafa konurnar dálítið haldið uppi Þjóðleikhúsinu en ég vil nefna í sambandi við Borgarleikhúsið er að sinna íslenskri leikritum og gefa út leikrit eftir íslensk leikskáld og er að setja upp verk eins og núna sendingu eftir brot úr hjónabandi sem mér þykir

já hún er tilnefnd tilnefnd sem sýning ársins já og þar er þar er leikstjórinn reyndar ekki tilnefndur sem leikstjóri ársins

Ólafur Egill jú hann er

hann líka koma mjög sterkt inn já

leikstjóri og líka handritshöfundur af Ellý Tjarnarbíó kemur sterkt inn

að vaxa og dafna mikið oft gleymist það hjá stóru leikhúsunum og við hugsum mjög mikið um keppnina milli Borgarleikhússins og Þjóðleikhússins og gleymist oft að sjálfstæðu leikhóparnir hafa stundum rakað til sín fleiri verðlaunum heldur en stóru það gerist ekki í ár því Tjarnarbíó er þó bara með þrettán tilnefningar en það er samt alveg ágætt já en hvernig finnst þér leikárið hafa verið mér fannst þetta frekar slappt

flopp já ég verð

að taka undir það líka sýningarnar á stóru sviðunum það er það er dálítið merkilegt að sýningar eins og horft af brúnni hafi ekki fengið fleiri tilnefningar

leikárið fór ekki alveg í gang á stóru sviðunum einmitt svona rétt í lokin viljið þið veðja á hver hreppir hnossið sem sýning ársins og leikrit ársins þú ert með hugmynd ég hugsa að Ellý fái sýningu ársins það hrífast allir að þessu verki

ég er ekki svo viss en ætli það verði ekki húsið já það er annað hvort húsið eða Sóley Rós já en ég er

að Sóley vinni leikkona ársins ég er

sannfærður um það komuna Hlín og Snæbjörn þetta var síðasti Kastljós þátturinn og menningin í vetur við sjáumst aftur í haust verið þið sæl